﻿Añave kua tiempo rupi, opaete kuanunga tecnología oyekuava jae correo elecronico mbaeti ma mbaete se aiporu <hesitation> mbaeti ma vi amondo mensaje mbaenunga correo electrónico pe añe kua ipiau oyekua tecnología jeiva yambo utiliza jaeko ko whattsapp ani Facebook iru aplicacion reta <hesitation> muy poco correo electrónico añave yambo utiliza kua tiempo rupi